אויב איך גיי שווימען און א ים. וואלט איך מיט גענומען די נויטיגע קליידער, און און, נאך דעם אפשר א האנטעך ווען איך קום ארויס פון די ים זיך אויס צוטריקענען. און ש- און גוגלס אויך.